जो हमारे डिजिटल कैमरा ह। तेटका उसे हमें ज़्यादातर शादी पार्टी मुँज करु। ताकि से फोटो काफ़ी साफ़ सका आए।